Anatin'herinandro moa da misy e andro fito igny e, gn'alasinainy, gne talata, gne larobia, gne lakamisy, gne zoma, gne sabosy da gn'alahady, zay gn'andro fito lalasika.